Inzi ndi navasiala saba. vasiala saba yara vamenya hiare. musiala wukhuranga ari nairobi yoyo. akhorera mundu igasi. igasi yiyinzu. mundu mwenoyo. <hesitation> anyalakhuwa musiala wanje inafasi yakwizu ingo khuriridhiku ta. yiza igo madhukhu gandi. zisukhulu nizifungi. musiala wakharanga oyo. akhuviriza isimu khalala khalda khalda. khumoromakhu makhuru mati. alafu yamenya. numudosi wewe narovi yeyo akholayo iyasi. nirahisi yizi. noo khure halala naye. sana tu niyizi fana nukhuvee nishindu khuri mariga. shindu khuri makumbusho. khuizi yinu. musiala wakhariri. yazia. yazia khukhola igasi iharee injerekhaa. khandi mwenayu iwenoyo waari nirahisi yiize sana tu khandi nyola khuzee. Vwiyangu khitogo mukhuriakhu isimu kitoko khuyaganatihu naye mutosi wewe nari hare khandi wenuya khuiza yainjira mucontract ya miaka jiriri khandi khu miaka jiriri jiwii khuyizi nikhare. Musiala wandi wakharaga, akhola igusi musintali nimunasi musiritali hari ni igasi ingishi isaindi vamurakhu vutukhu akhorakhu inight shift isaindi avukhu mbusu akholakhu igasi ya mbusu khandi naye yamenya ikisumu yeyo khari khumunyola vavngu vawangu ndi nirahisi ta paka nanyola irifu khuyize inyo khuyizi khundola noo khuzii vosi yingo khulolanire ingo. Musiala wakhanne, musiala wakhanne nimwegizi khandi nayo yavazaa nigasi inyisi lwazisuhhulu zifungulanga aza musukhulu aza musukhulu lwa zisukhulu zifunga havee natiholaa masomo qilwanyi qituhoni no anzie amala azikhu khusoma aziakhusoma nizijifunji hasome lwatihu khu. Khuva halala khuraza halala masaa kidogo noo matukhu kidogo khandi agalushe musukhulu shichira nimwegizi vwayangu rwava mdogo sana khari kunyolana navasiala vanje nivutingu musiala wakharanu musiala wakhuruna yazia lukhari ihare yazia lukhari mombaseyo ihare sana khari sana khari khunyola za transpoti transpoti khurula westaniyi paka inandiinyi mombasa iyi nizisendi zinyishi khu anyalakhuiza khandi agalushe khandi izi tawe yazia ilukhari ihare nyolakhuza vwigangu kidogo khukuvivara isimu naye amborakhu makhuru kidogo khandi inzi imbolaa kha makhura kidogo madhukhu gizaa ni madhukhu lilala lilala giza khuri mariga khuri ni isheree khuyize. musiala wa sita asomanga musiala wa sita asomangaa ari muuniversity narobi yeyo khandi naye zisukhulu nizifungi khuyizi inu noo khukuvivane zisimu khu kwavaa vutingu sana khuvaa hulala navasiala vanje khari vaandivai vula vana vari na vana khari inzi ndi na vana genge khari vaandivai vula vana vari na vana khari inzi ndi na vana genyekhoza vana vamanyani lamni. Khurikhare khu khuvuza nurwinyangu vukwiza hulala khukhola mukhura halala alafu musiala wasabi khandi hasomanya harimu muform four khundi naye zisukhulu wazifungana khanyorekhu vwiyanyu vukhuza khurulaga yeneyo lakini zisukhulu ziri ziafungula amenya musukhula amenyayo zisukhulu nizifunji khuyizi fana anyolekhu nafasi mdogo khuyizi khumolome naye noo khuvee nage khu kwavuza madhukhu ganu shivala shavu vandu vari nizigasi zinyishi vandu vavi nuvuiyangu tu khari khunyola navasiala vanje vuava vutinyu.